Ман тӯйи орзуии худро чун як рӯзи орому пур аз муҳаббат тасаввур мекунам. Тӯй бояд дар як ҷойи зебои табиӣ баргузор шавад. Масалан, дар боғ бо дарахтони сабз, гулҳои рангоранг ва ҳавои тоза. Меҳмонон на он қадар зиёд, балки танҳо одамони наздики ман ҳастанд. Аз ҷумлаи оила, дӯстони азиз ва онҳое, ки муҳаббати моро эҳтиром мекунанд.